Olombelo zañy samy maña ny fahasambarañy. Sady samby mañana ny fomba hahatratrarañy. Ny fahasambarañy koa io tsy mitovy zañy ao misy mijaly e zay vao mahita fahasambaraña. Ao koa ny sasañy zay toloram-potsiñy avao ka mety tsy hijaly tonga de ahazo fahasambaraña.